Laa la banco naa are' nawaqsaam meeya y la meeya es wulpacha ke koo kenab'an je' je a ahorro y pan la ahorro laa' wula k'eh banco nkiye' je' intereses reh nak'amam ka y je'tii' je'laa ameeya ri'nam mas ja'ar wul pach kee ke je' yajwaa o najaam naloq'om junaj apaat junaj a junaj ach'iich' je' este laa la banco are' riye' awah meeya entonces laa la banco riye' meeya y ja're riwaqsaa qameeya